आम्दानीका झिक्कै स्रोत हुना छन् । अब आम्दानी केके बाट हुन्छ भन्दा खेरी एक त आफूइ व्यवसाय अद्द पड्डो छ । कित जागिर अद्दो पड्डो छ । अब हामीसँग जागिर अद्दे उपाय आच्छि भने सानो व्यवसाय अद्दे मन छ भने चाइ तेइका लागि सुरुमा हम्ले पैसाको जुगाण अद्दो पड्डे हुनोछ । अब पैसा काँबाट खोज्यो पण्यो? त्यो स्रोत खोज्जो पड्डे हुन्छ । काई बैंकबाट खोज् लि ऋण निकाल्लो पड्डे हो की कहीँ सहकारीबाट ऋण निकाल्लो पड्डे होकी काई साथीभाई, इष्टमित्रबाट ऋण निकाल्लो पड्डे हो की माग्दो पड्डे हो की उनीबट ऋण मागेर पैसा जुगाण अद्दो पड्डे होकी अथवा आफूसँग पैसा छन् त्यो चाइ पैला त्यो अँ योजना बनाउनो पड्डे हुनोछ । आफूसँग कति पैसा छन् । जस्तै मुसँग बीस लाख रुपैयाँ छ भने त्यो अनुसारको के पसल खोल्ले भनेर स्पष्ट हुन पड्डो छ । अब मु किराना पसल खोल्ले हुँ भने अब ठाउँ तोक्दो पड्डे हुनोछ । यो ठाउँमा अब किराना पसल चल्ले हो की चल्ले होइन । एइ ठाउँ मान्छे आउना छन् की आउनाइन । भनिकन सुरुमा हमीले हेद्दो पड्डे हुन्छ । त्यो ठाउँको लोकेसन सही छ की छैन? याँ सामान राखे भने बेच्चिने हो की बेच्चिने होइन के के सामान याँ बेच्चिन्छन् भन्ने कुराहरु पनि अँ हामीले असो अनु अनुसन्धान अड्डो पड्डे हुन्छ । अनुसन्धान अरिकन मात्रै बजार अनुसार हाम्ले अगाणि बड्डो पड्डे हुन्छ । वाउँछि तेइको मूल्य के हो कसरी हो? सप्पै कुरा हेद्दो पड्डे हुन्छ । नान्नानो व्यापार अद्दाइ लागि दश पन्ध्र लाख रुपैयाँ भया पन हुँदो छ । तेइ अनुसारको व्यापार व्यवसाय अद्द सकिनो छ ।